Ki ngɔn shim ida sɔ sirik itson, da be nit son d ca, da cat son, ki cat son isɛɛ ide gyat. I sɛɛ ca itson ɔng itas nkukɔ me, a se yame ma nkukɔ me yɔng kit as-itas ni ngɔn sɛɛ mbutut e ni ngɔn di moon nit son ni ngɔn shu, ni shu de kɛ kukparap di se ni ngɔn be ni nkpe kparap ni ca kufu ɔng, ni ca kufu ɔng. Iyit man in bet agyɛk nzame-agyɛt akon yet akak, agyɛt ibyat yet akak, baa yet agyɛt afɛ dankan yɔkɔnɔng ɔng ke <hesitation> ica ga-icawa yɔng fɛ bas hi wo. Agyɛt se nzam-nzam e na ba fiit bafɛ shon. Agyɛt aze yet akak da tsi rung ying agyɛt aze nɔng da bi di sun asirik e. Ba suu na donong b aba suu na-na-na-na kereng b aba suu na gyɛt e yɔng na donong, na ba ret asirik e yɔng na been gya na sirik e tson di ta zɔng. Ngɔn bada fɛ ba da te ne, kɛ ba da tene shit ma, ada se kamang ni karang kakereng e vɛvɛy. ke be da te sirik itson, kɛ ba ca itson, kɛ ban ye sirik e ba di kyɛrɛ kukparap ba di ca agyɛt e yɔng agyɛt abaasit e yɔng fɛ ba man naba tus ibyat kɛ agyɛk aze, kɛ yɔng fɛ da bɛ gyɛk aze, keagyɛk akon ayi na bɛ na di ten a sirik e, da fok fɛ sirik e da ta makiyi. A ki ngɔn nye sirik e, ki ren nye wo itas iwu mɛlɛsh, asirik e da ta ba. Ba nye sirik ayɔng kak, ban ye wu kak kyɛk. Ba ban ye iwu na dun tas awo. Tɔ ki ngɔn nɔɔk ashɔn ayɔn, ashɔn ɔng da k ate mo itek har a bi fɛ fok ɛ konɛ, ki nggon-ɛ, ki mi ku, in bi tse bik aman awane. Aren ibereng, aren anyɛs. Bashɔn toos anyɛs. Ba manɛ ba nyɛs nayak a-ikap fɛ ba moon ica. Abining ɔng fɛ ren anyɛs, ba dorok ba shim kɛ ba ku nɔɔk iwu nɔng ada bin-ada nye nyɛs e ba kasa banyining ɔng fɛ bar en anyɛs. Ayɔng fɛ ren anyɛs awo ma nayak na fu b aba tun ya ina awo. Asirik itson a ta hywɛ awo